एक नई कार की कीमत कई मॉडल और ब्रैंड्स के आधार पर अलग अलग हो सकत है। आमतौर पर नई कारन की कीमत पाँच लाख से लाके पचास लाख रुपया तक हो सकत हेगी। और पुरानी उपयोग करी भई कार की कीमत ओकर उमर स्थिति और मॉडल के आधार पर पचास हजार से लाके दस लाख तक हो सकत हेगी। कय से कि मारुति, होंडा और टाटा की पुरानी गाड़ियाँ की कीमत बहुत थोड़ी हो सकत हेगी, कय से कि कम हो सकत हेगी। कय से ये ब्रैंड बहुत सस्ते ब्रैंड हेगें। जबकि लक्ज़री ब्रैंड जैसे कि बीएमडब्ल्यू और ऑडी इनकी कीमत कुछ ज़्यादा हो सकत हेगी। कय से कि ये अच्छे ब्रैंड हैं, बहुत लक्ज़री ब्रैंड हैं। इनकी गाड़ी जो नई आती हैं वो बहुत महँगी होत हैं। एके मारे जब जा पुरानी भी हुइ जाती है तो ये महँगी ही बिकती हैं। बहुत कम सस्ती नई होतें हेगें।